Mmen nwañba nsin ke usan emi amanade okpọn, emi edide se nkemede nken ikpok nsii mfuri ikpọk edesi mma nsii, ami nditie ini mmi ntie etie nsad itiad, nsad mma o, ami mmen nwaha nsin ke esi. nsin mmoñ ntem ke ikan. Ntem edesi ke ikan tutu u edesi ifud, ami ndintemede nwanha nsin ke akpasa nsikamamde ndukhore edesi, nwanha nsin atọ mbak mmoñ oro onwọnọ. Ami ndika ndin nkebim isip, isip mbakara, mbim isip oro mma, nkap mma nsin ke mmoñ mfed e mma nsin ntuk, ntuk isip oro mma- o ami ndin ndu e, nsin ke mmoñ nyed isip oro mma o ndukhore e ke akpasa udukhọre mkpo, ndukhọre isip mma o ndiyed ndin edesi. mmana nwañta edesi edesi oro nsin ke mmoñ nyed mma o nsie e nsin ke esi. Ndidukhore mmoñ isip emi ndin nsin ke edesi oro. Nditan obu nkore nsin, ndiyed iyak ndinyed iyak a mmoñ, nyed iyak emi mma, <noise> nmak iyak emi ke idaha nte nyemde nsin ke usan, nnam ndin ami adimen kpukpru, mmo nwanha nsin ke edesi emi nyemde nditim nsin mmoñ nkabade e nkabadee nkabade mma mmon ndin, nsin inun, nsin mme mkpọ sinamde enem, mmon ndin ntem ke ikan, mbara ikan nsin edesi emi ifud ika ko- o, ami nkesie mmoñ isad, ami ndie me ebid, edieke mibiake, mmoñ isip enu nkedukhorede nsukhọ mfiak mmoñ isip oro nsin nkabi nteme tutu edesi emi ibid, edesi ibid ami ntemede nnun ke isoñ, ntemede e nnim ke isoñ, ami nkupbade esi emi nnim nkan nkan, mbak ebid edi se owu osọpde adia. Uto edesi efen emi ami nsimade nditem edi nyun nka urua nkedep edesi oro ndi ndifuri ikpọk mma nsi, nsad itiad mma, amu ndin nwanha e nsin ke esi, nsin mmoñ ntem <noise> efud, ntamede nwanha nsin ke esi netem e nsin kpukpru se nyemde ndisin, nsin ntuen, nsin inun, obu, nsin iyak, se mfande yem ndisin, eyim kpukpru nsin, nteme mma- o ibid, mmoñ oro itoño ndisad ami mmen arin nwadi ke enyoñ oro, nwadi nwadi nwadi mesima edesi eti eti, nwadi arin oro mma- o, ami nsie mmon oro asad, ntemede e nnim. Uto edesi efan emi ami ami nsimade ndidia edi emi ekuudde edesi ikoñ, edade ikoñ etem, nkedep edesi ndi, nsad ikpọk mma nsii itiad mma, nsin e ke esi ntem nyed e myan myan e sana ami nwañha nsin ke akpasa anu ndited ikoñ mma nyiọk ikọñ mma nwaña edesi emi nsin ke esi nsin kpukpru se mkpeyeyem ndisin do ke edesi oro, nsin mma o nkabade, nkabade, nkabade ntem. Ntem edesi emi tutu ika ko, ntabi nsie etoño ndimen, siak nyemke ikoñ emi ebebid ama ọkpọsoñ ọkpọsọñ, nyem ikoñ etie ntro ndisi ndisi, ami ndin ndimen ikoñ emi mma ke yọk mma nwanha nsin ke edesi oro nkabade e, nkabade e nkabade e, nda akpri arin ntiam, nsinke ọkpọsoñ ọkpọsọñ ntem e ikako edesi emi isad ami ntemede nsin mkpo nsie innemke, mfiak nsin mmoñ akpari akpari, mfiak ntabi nsie emem arin ntemede nyamke ikọñ oro ebebid arin, nyem etie ntro ndisi ndisi